मछली के अलावा, कई अन्य जानवर भी पानी मा रैंदन। जन की डॉल्फिन और व्हेल जैन्का समुद्री स्तनधारी च, जिण अपनी जिंदगी समुंदर मा बिता देने। अऊ, ऑक्टोपस और स्क्विड जैन्का भी पानी मा रैण वाला जीव चन, जिण समुद्र का गहराई मा मिलदन। समुद्री कछुआ भी पानी मा रैणदा, पर यो अंडा देण का खातिर जमीन पर आवणा। सील और वालरस (समुद्री शेर) जैन्का भी पानी और जमीन दूनुं मा रहदा छ।